Колибри барои сарфаи энергия ду роҳро истифода мебарад. Аввалан, он ҳангоми парвоз ҳаракатҳои болро хеле дақиқ ва самаранок иҷро мекунад, то ки энергия беҳуда талаф нашавад. Дуюм, вақте ки парвоз намекунад, метаболизми худро суст мекунад. Шабона колибри ба ҳолати махсуси истироҳат ворид мешавад. Дар ин ҳолат ҳарорати ҷисм ва суръати набзаш хеле поён меравад, то ки камтар энергия истифода шавад.